البيتزا-البيتزا يا حبيبي، والمعكرونة هي أكلتي المفضلة. أكيد، طبعا، <hesitation> بتبجى هي لك المفضلة مهما مرت السنين. وما يختلف إجابتي بتبجى هي نفسها الإجابة المعكرونة والبيتزا هي الأكلة المفضلة، على ما أي سنه يعني، عادي ما تتغير مع تغير الزمن أبدا-أبدا-أبدا ما يتغير، تبجى البيتزا والمعكرونة أكلتي المفضلة.